Kua tëtäpegua tembiu jokopegua mbaetɨ yaikua, ëreï kua tëtä pe oajete ndaye iroɨ, jaema oimeko aipo jokoropi jaereta jembiu ikavita supe, soo, jevae, yaikuapota oïmeko jaereta jembiu ikaviva